Na paling ubiarkon sada, erek, dompak i ciomas kami nasakali malua erek ni bayo i tinjalna tu tanggurungku, untungna ma ginjang obukku, o loncir ning rangku i tangan ni ereki lalu lalu mantongan dabu mantong erekon kan, i kojar kojar kalaki ma erek kon sampe dapot i bal bal kalai ma i kobun kobun ni, pala kei musema tu saba saba, kojar anjing musengan, kojar anjing namangko- namanangko salak musengan do on, manaek muse ma tu batang ni kulit manis, kulit manis nai pe na menek do tu ujung opat kalakna manaek on tu ginjang ripuk musengan kulit manis nai, les i kojar anjingi juo ngan, tolap tu sopo sopo ni alaki, baru so. Dungi sada nai nabiaran i ulala i ulok, na doran dabo uida ulok, jabat do uida ulok namarinding mau i ima sada napaling biar ulala, dungi babiat, ke muse najolo ami dot ayah tu kobun, uida do pancakaran ni aha on, angkat ni babiat on idokon ia ma sungkaeran ni babi nin roamuyu so iboto ho, idokonna ma songon kaeran ni babi ampengan do na angkat ni babiat, mang dung dungu sajo nggon bariba an babiati, les inda ningia babaiat i, ukang dei ninggia na mandoung doung ampengan do na babiat.